اذا مثلا اه قاعد على اللابتوب بنروح تحت علامة الواي فاي الي تحت على اليمين ونطق عليه ونشوف الشبكات المتاحة اذا في باسورد بنحطها اذا ما في نشبك سيدا وبس يرد النت ما صار بعد ممكن نسوي ريفرش من السهم اللي على شكل دايرة فوق فوق على اليسار وبيي النت